<noise> Piso samby piso lafa mifandray, mifampitselatselaky, mifandrangodrangotsy, manao fanao mifanao somonga zany mifanganinganiky aby. Zay zany fifan- fifandraisandrozy samy rozy, rozy samy rozy. <noise>